Lo primeritu que se me vieni nel branu en pensandu nel colorau es la calol porque quandu una afecha los ojus embaxu la solajera pos lo que vei es el colorau. Peru el branu tamién pos cai los tomatis coloraus de verdá i los chilis, qu'ogañu ei prantau una tupa d'ellus. Deseanditu de vel si están raviosinus, la verdá. Paque veas que semus genti de pas que no ei pensau ena sangri hata agora.